نبدل أسلوب التدريش نتاعي يعني اذاكان انا نعتمد في طريقة تقليديه نبدلها تو دان كو لطريقه ياسر تكنولوجيه نستعمل التصاور نتستعمل دي فيديونستعمل دي جو محطهم الناس اكل تشارك و تتفاعل مع الحصه هذيكا دونك لين يولي حصه تفاعليه كل واحد يبدي رايو كل واحد يعطي ماعندو <hesitation> و نستفادو الناس لكل